Fu wan iŋɛ se'em nyaŋɛ sirige kosageŋɔ da'aŋa puan de la fu san yeti fu san yeti fu dugɛ, disɛba za'a ti mi tii fu wan pee ba la, fu som ti fu yelege ba sɛba n wan nyaŋɛ pee buyina nnla sɛba n wan nyaŋɛ pee buyima ti fu pee ba bala ze'ele la wan iŋɛ se'em ti fu ko'om la sageŋɔ kan zo'e. Fu san le yeti fu pee laasi da'aŋa la puan, see ti fu bisɛ lɔgerɔ iŋɛ ko'om iŋɛ bini, kosebo n wan peera la kosebo n wan sugeha la wan iŋɛ se'em ti hu han pee laa kayima hu kan ma'a basɛ amaa fu nyaŋɛ dikɛ kobomɔ pee fu lɔgerɔ la za'a hali hu wan ta dugɛ ba'asɛ gee ti ko'om la kelum bɔna wa suŋɛ fu.